Matetika ma zany a ny mahatonga ny <hesitation> anona tsy ara-dalàna dia eo amin'ny fanimbana na- eo amin'ny fanimbana ny zavatra anankiray. Ka raha ohatra ka mba hoe mandeha amin'ny rariny sy ny hitsiny izy a ka tsy mampanimba anazy a dia tokony ho ara-dalàna tsara izy amin'izany.